عيش حياة جيدة يعني بالنسبة لي تحقيق توازن بين السعادة والراحة وتحقيق الأهداف إنها إنك تعيش بسلام داخلي تشتغل على طموحاتك وتستمتع باللحظات الصغيرة في الحياة الحياة جيدة بس ما تعتمد على المال أو النجاح المهني بل تشمل العائلة والاصدقاء والصحة النفسية والجسدية